Ebãk múñau ehaliem, káḃe kaña ihali. Amiḃaehali, niźaniñae bãk. Wae múśoku kufiaruebãk, moġuñaa niḃuxenźen. Amiḃay, amiḃayehali kaɭo eḃuṗame, neḃuɭew bãk níġuḃihelo. Ahaŋuġañayo, aḃuhaŋuġaɭew nimiedo, niġumieġeni.